Ny fomba fiasane ampola koa zashy izy io, izy zashy da mamp- magnazava e tragno tegna zashy izy io, ny ampola koa zashy izy io da misy izy io karazagny roy, misy ampiasan'ny olo, ny mampandeha anazy zay e tiako zakay amiza zao mandeha ame courant izy da misy avao koa gne sargendreo mandeha ame pily regny zashy ny ampola, io zashy magnazava io zashy, mi- magnome hazava hoa tegna.